हए तुमर् होतेलत् कोनु एक् खैदुर् हुअदत् अलप्। ओर् त्íप् त्íपिकर् होल्। तुमर् ग्रहके तुमर् कोम्प्लैन् कोरि से। ओबेजो दकिल् कोरि से। एक् खैदुर् हुअद् तो जितु रने। जितु रने। भ जत् जने रने पबलेक्से। हेइ ब खुअ खैदत् अलप् बेमे जले घतिल्। अरो हेइ बबे तुमर् ओबेसो तोसे। तेतिअ तुमि हेइ ग्रहको पथमते सोरि। भ खम पर्त हो बले गिबो जर् बबे। अरो हेइ जितु खैदुर् खैसिल्। हेइ खैदुर् बिनिमुअत् अन्। अन् खैदुर् ब बल्दुरे। जितु खैसिल् हेइ तु अरुन् देतिओबर् खैदुर्। हेइ होतो जुगन्धोइ बोले गिबो। जते हेइ। हेइ खैदुर् जितु बिसरि से। हेइ तु जते बल्दुरे पै। जितु हुअन् बिसरि से। जते हेइ हुअ तु प्रत उलोगे। होस कोइ तिप्तिक् रने कोरे। हेइ तु सेस्त कोरि बोले गिबो। जते अकुन् बल्। नेक्स्त् बर् जते अरु पुनर एनि ग्रहके एने दुरे। कोनु अभिजुक् नन कोइ जते। हेइ। अभिजुक् नन कोइ। खैदुर् हमु रहन् कोरे। तर् बबे सेस्त कोरि बो। तकि बो।